Na ofu n ki rue eku, n same esa n yume ayip ame, n jak ebhin ejame n di eyim-edim eme. N kura na egu m ba kpo yume ayip ame n di eyim-edim eme n nunghe, ofu oche n kpo ti njim na abhon ame na ndum ome na akae abhon ame na mme nfone na nong e ri e kpina ekpin <hesitation> oyiri chang okot okot na atem, ki fanfa Ngun nyi fanfa nyi okot o ro kpo joe na atem ane a chibhe oyiri oyiri. Erik anji afo ano nji ase amire a ji wut a kuma na abhon-i-nnyen, o nok o yim ejum o bhing mmon-i-nnyen, o nok o yim ejum o bhing mmon-i-nnyen owa se bak wut e di, bak wut e kume kin fanfa onok onok ka atem okot na kpo changhe. Abhon-i-nnyen a man o nok o ji mmon se mmon ome etim se bak e ye, o jak wun ebhin o dik wun eyim-edim o kara wun atem o jena wun na atem o wok wun aǝm amine, odik wun eyim-edim ebhine fanfa ojimi mbi fanfa mbi o bha abhon a chibhe onok onok a nora a chot, a yua ane, a kina ntime a kina. Bifuk, a kina birop papa we ka kam na abhon amire, yim abhon amire a menghe wa, we yim abhon amire a menghe wa, tam okot ka etek ejire, tum enare. Wut e nora bit e meng he wa na ase na anyen na abhon na abhon-i-nnyen e nara bit e menghe wa. Nse okot Nse ejik, papa we tum enare ka etek ejire. Etek ejire e kama se ayuk a'bha mfamfa e chibhe a yuk a be. Okot na ori ejum, mma a ri mfa ka etek ejire a yima wut se wut e cha achot-achot papa dee ajene ama afo ano a maghe kpe wut afone aje amire mma e jena ebhu abho na a yima wut papa we ka kam na abho. We ka kam. O jimi obhire de o ji ochi e ekpin nong erik aji e ri e kpina ekpin. Mmon-i-nnyen na mmon-i-nnyem, Nnyen na mmon, Nse a ri afo mmon a ri afo Ndum a ri afo papa we yim etum eja, we yim etum eja o kare wut ka nsi eyere ka nsi Etung eyere. Wut e joi ochima-biji e kot atem e ka kpo nogha na atem kpe akae mma wut e koe dee a fon okot na arum abho, dee arum abho a fon okot na abho, kpe abho amire fine dee abhor amire a fon okot na anyen abho. Afon okot na ase abho kin ngun a yimi ebhu ano asik ngun amo yimi bicos ebhu eji e joe na okonghe eji aji afo ano e chat. E chara ngum. Dee wut e ka kpo kponghe okponghe na atem. Dee wut e fon ekpin dee wut e jigi ane amire dee wut e kin ane amire nong ane. Obhasi mbi o yimi oso nse we tum enare ka nsi eyere we tum enare ka etek ejire we tum okot, we yim wut e menghe wa bicos ebhu wut e menghe na ngun a ki nob, etek ejire e ki nob, ejum eno e ki ye ka etok ejire. Papa mme mbing wa na erik nji. Abhon amire wun kpii wun, wun kpii wun. Akae amire wun kpii wun. Arum amire wun kpii wun nong e jena nong e ki kpin ekpin. Nong e kame e kpin ekpin bicos ekpin nae ri ejum ekpin na eri ejum, ka nji nji wu e ri nna mfa ekpin na e ri ejum apa we bat wut we kare wut okot, we kare wut nkim wut e kume na ane <noise> we kare wut osona-mbinghe, we kare wut omengha-ejum wut e menghe ejam. Yim wut wut eye e naenghe wa. Ebhu e menghe wa mba eyere a ki nob a kare wut. Na abhon amire na ase amire na akae amire na anyen a mire papa mme m bing wa ka erik nji <noise> m bing wa ka awa mma nse okot nse ejik. Papa mme m bingha wa ka mme n ka fon nne nyo tat o. O tum okot, o tum enare ka etek ejire, o tum okot ka efek ejire. O yim wut e menghe wa na abhon amire, na ase amire na anye amire na abhon-i-nnyen amire na arum amire, na akae amire. Eric aji afo ano o fon eji o bhing mmon-i-nnyen owo se bak e kume mfafamfa na kpo changhe. Mmon-i-nnyen a chibe okponghe na mmon-i-nnyen. Nkae a chibhe okponghe na ndum, Ndum a chibhe okonghe na nkae. We ka kam we ka kam. Yim wut e fon okot <noise> tum okot ka etek ejire, tum enare ka etek ejire yim wut e menghe wa papa yim wut e menghe wa. Nse nson nse okot Nse mme m bing wa. Abhon amire Anyen amire Ase amire dee wut e fon okot. Okot na o ri ejum. Okot na o ri nnyene ejum. Okot na ori ekpin okot na ori kpe jen jen. Papa we tum okot, tum okot. Ka nsi Bindeghe. Tum okot wut e menghe wa. Eric aji afo ano e kpi abhon amire nong e chora etek ejire fanfa o kpo tum mmon, mmon a chibhe we se jen? Ebhu a yugha afo Etung eja a mo bob wa we se jen. E kpi abhon amire nong a chora etung. E ka kpo use eyum abhare-ane na abhon amire. E tonghe abhon amire mba, e tonghe abho mba nyi abho a menghe nong a jena. E ki nob erong na abho. Dee e tonghe abhon amire mba dee abho a jen nong e nobha na abho. Erik aji afo ano obhoni nnyen na obhoni nnyen. Obhoni nnyen mfanfa obhon-i-nnyen o man. obhon-i-nse o man Abhon a man Ase a man, Arum a man. Papa we tum wut emenghe wa, tum okot tum enare. Erik aji afo amo o ki di eyim-edim na mmon-i-nnyen owa se mmon-i-nnyen owa a ka bha mme m bo di. Fafa kpe mmon-i-nnyen owa na a bhae o dik eja mmon-i-nnyen owa a jak eje. Erik aji afo ano e fone okot e fone okkot na atem e menghe wa o okot na ori ejum o-Nse ka kam abhon amire a chinghi wut ka ntigbhe kpe a rabhe nan a bho chinghi nfone. Ntibhe kpe a rabhe nan a bho chinghi mfone ebhin mfone ebhin na a ki nen ntibhe eye a bhong nyi. Ntibhe a mo chinghi m fone ebhin mmon a mo chingi-wa, we na o ji mmon anyo afo ka kam mmon owa a ching wa. Ka kam mmon owa a achingha. Mmon owa a ki ching wa bing ye kak ka nju; e ri nji batim o tim ye. E ri nji nchot o chot na ye. E ri nji nchot o chot na ye. E ri nji onok se ye a nogha na we ane a kibha a fii wun. Se o nok na nse owa gum. O gum. <hesitation> Papa we kare wut o menghe ejum wut emenghe wa. Wut e menghe wa. E ka kpo yim okponghe na atem. Erik aji afo ano nji ase amire a jii wut, o ki ji ebhinj ebhu o fon etum nji o ki yim, o ki bhing mmoni nnyien owa se e rue oji tobham. Ane a rua a ji tob wa. Nti o mo kare abho. O kim eyim-edim o kare abho. O nam aminm o kare abho a di a yuri a yebhe mbinghe. Fa mfa o ka fon nti o mo yim ejum. O ka fon nti o mo yim ejum. O yaghe nne se odik na mme an chang a dik na we a mo di abhing a, a di ye ating na nji tat na abhon ame na nkae owe a mo di a bhing wa. Papa mme m bing wa. Eric aji afoano ase mma a jii wut a kima eyim-edim, nnyen ome a ki kim. Esam takim a kim mma Eya Neji a kim a bha jighi se chi bing wu nyo mfo a bha, chi bing nyonfo a bha. Erik aji ntem a fon eyim-edim atem a chime a chi a di. Mfamfa a ro kpo di ano. Nne a kpo ye nne se chong wun me mmon-i-nnyen ome asik mme n ka du na we. E kpia abhon amine ebi ekpin. Abhon amire erong a tabhe ebi ekpin aji. Nong wut e yima na nong abhon amire a yima. Dee wut e kpii nong e fona okot, de wut e kpii, e fon okot, dee wut e kpii wut e menghe wan dee wut e kpii nong e kina abhon-i-nnyen amire nong abhon-i-nnyen. Na abhon amire. Eric aji afo ano abhon amire o ji nwet o kura nnyen owa se bak e nue ebhin o rue ebhin. Fa mfa kpe o kpo mmon owa se a jiebhin amo ji. Ngun nyi emine-mine na a ri ngun. Ngun nyi famfa nnyi a chibhe ngun nyi obhi obhi. Abhon a mire a sona ka echi na ase abho na anyen abho. Mmon a bho yuk nchot i nnyen owe, Nse a mo yuk nchot mmon owe. E ki yim nan kin e menghe wa. E menghe. Nse we yim we e menghe wa bicos e menghe wa mba oyere a ki nob. Erik aji nong me n jimi nse ome se mmon i nnyen ome naa ka bhiri ye fong o. Mmon i nee ome naa o ka bhiri ye fong o. Enyere cjame nna ka bhiri ye fong o. Nnenkue ome nna ka bhiri ye fong o. Famfa o ki yijmi kna nne nkue owe o bhiriaye fong. O yimi na nnenkue mse owa o bhir ye fong. Yen nong e jak ka eji Abhang a kpoe abhon Abhang. Abhon amire a ehibhe a bhira ane fong, a bhira ane fong, mmonche a <hesitation> chora nchot mmonche a ki chot nchot eye mba njim, abho a rangha mba na wut e ka fam mba, abho na a ri a nnyen ane. Nse we ka kam. Eri k agi afo ano e gbek nju, o ki gbe nju se mm on-i-nnyen ome bak ba kumi mfa, mfafa o kpo gbe nju eye o kuma na abhon ama na nkae owa, mmon-i-nnyen owa kpe a yena osonghe-o we o ka fon erik. Mmoni-nnyen owa kpe ohang a dik eyim-edim we o ka fon erik. Ebam we o di o di o chibe o kina o ak ye enyo we mkpak we nti cheng wa, we nkim chang wa, we onyim o yim etum a? We onyim ji ebhin a? We onyim o di eyim edim a? Erik aji afo ase a mire mma eminemine chang a yima abhi mmon-i-nnyen owa a ka fon we o ofon na mmon-i-nnyen owa na a a kpi ano. Mmon-i-nse owa a ka fon we ofon na mmon-i-nse owa na a kpi abhi. Nnyen owa a ka fon we o fon na nnyen owa na kpi abhi. Kin ngun nyi fafa nyi nse yim wut e kpii abhon amire ojimi obhire, yim wut e kpii abhon amire ojimi obhire, yim wut e kpii abhjon amire ojimi obhire bicos ebhu ekpii abhon amire oh Jisos sori abhon amire a menghe wa so that e nob e kare wut. Ka nga e nob e kare wut, ka nga e nob e kare wut. Yim abhon amire a menghe wa, abhon amire a menghe wa kangba e nob e kare wut ka nga e nob e kare wut, ebhu e nob e kare wut, e ki nobe kare abho erong. Nse m bing wa na ofu mbi papa nyo we o ji m. Nnyen ome nyo a ji mme m bing wa yim abhon a menghe wa.